إيه أكتر تجربة غيرت حياة الشخص؟ السؤال ده ممكن يكشف كتير من القيم والأولويات والتحديات اللي بيواجهها الشخص ده، لو تقدر تقضي يوم كامل مع أي شخص عايش أو ميت هتختار مين؟ السؤال ده هيساعد على فهم اهتمامات الشخص ومثله الأعلى في الحياة ومين الأشخاص القريبين ومين الأشخاص البعاد.